So ndiyam ma woɗa ko a yiɗi ita kakanda, a yiɗi busoɗa ɗan sai tefa filtawa ma ɓila e nder le'al ko gahere ko ni gonga robaawa, sai ɓila filtawa ma ndufa ndiyam dan e dow maaga, tundi ndin daraato e dow, ndiyam ma fa'a ley